Nia ga na fingai wana a ran ga mumut a ran ga mumut gai ziar varaxai hana zurugu la maskana val ga rataktak la parana a zera zan nat poxin ni zait gat poxin faraxain nan a ran ga laba uza madi wan ya lauran ga wat rataktak la paranala umaaran a zera vamuzasang kat poxin la maskana uma nia ga wa rataktak la parana a ran madi uli wat ya ga wa rataktak faraxain nan la maskana val, xa vanong ga wa taktak farawauk ipa la mun la xon a ran ga raktak fanong, ga wan gai zuf, gai zuf fanong, ga uli uza, ga uza si faraxain nan la maskana val a ran ga mumut sait a ran di wan wana zan faravirai <hesitation> val a mainonang nia gai los nana zurugu gai wan la val a mainonang gai wan gat faravirai faraxai akana naalik mumut a ran madi vanong madi uli wat karik la val madi ziar la maskana val varaxaain nana zu- zurugu a ran ga mumut a ran ga laba uza ga wan ga varavirai la non iwana varavirai amu nguzaraf gai uli wat gai wat gai zi varaxaain nan karik Xat poxin a zera mu famuzazang la maskana val gat fawaul nan pana zera mu famuzazang la maskana val <hesitation> a ran a nguzaraf madit famazi a zera vanganang axamam madi vangan fanong madi zi la val gat rataktak farawauk faraxai zonon kana fufnalik a ran gai ratak fanong ga uli wat ga wat sinandi xarik ga wat zi varaxaain nandi a suk madi milaif madi milaif panaran karik, a ravangun, madi vamazi xarik wana zera vanganang axamam ku wanaran, madi vangan, madi vangan fanong a zonon tan ga wan ga varavirai xarik la non iwana varavirai xanaf a bina xa nguzaraf ga uli wat wat karik ga wat si faraxain nan ga wat ga vawaul nan kana mu zera famuzazang nan ka poxin ma xa sasoxot nia wana woxin ga vawaul nan pana madi wan fanong, madi wa raktak karik. madi wa raktak madi uli wat, madi zi varaxaai <hesitation> madi na wan ya lauran o ifa wa taktak sibong na- an kana wok Faraxain mama zurugu di raktak fa- <hesitation> wok fan- di vamuzas fanong di vamuzas fanong madina ule xarik kula bina, madi wi ziar, madina wa <hesitation> madina ri- madina wat tasin a ze xarik kula nguzaraf kuna vanganang madina wan, madina wa izuf la daanim, madi wuli wat la val madina wat a ran amu fa- amu fawanang ka za- kai zi xa wana vanganang madi vangan madi vangan fanong madi rataktak be la paran nandi a ze- zonon ran madi wa taktak faraxai akana naalik, fnalik madi taktak faraxai aran ga laba uza, gai ziar gai lozang a inaxamang sin mama ma hana zurugu a zera zan di soxot ya nia wana woxinang gai los be nandia wana zera zan, nandia di soxot ya nia wana woxin nia xawit gai- xawit gai lua nandia wana ran gai ziar varaxain nandia amu ran faudul gai ziar varaxain nandia gai rataktak be la parnan dia a zonon ran gai wat tatak faraxain akana fufnalik <hesitation> madi raktak fanong madina wuli wat la val madina wat siar la val zi a zonon tan, sapos a zera tamon ta zera zan kait na daxa ga woxin dina <hesitation> mis nia o dina zop nia wana zera zan kait na daxa ni ga woxin a zon- zonon tan <hesitation> ga rexasing a zera zan kawit na daxa ga woxin ga na wen los karik wana ze, nandi di bain nia ga ha woxin a zera zan kait na daxa a ran ga mumut, mama na nana zurugu xawit di lua nia a ran ga woxin a zera zan di pnis faraksak ya masei nia xuning ma, a ran ga laba uza gai ga los a zera zan nandia be di soxot ya nia wana woxinang sapos ka- tamon kai ga los a zera zan nandia di soxot nia wana woxinang dina pnis fa- faraksaat ya masei nia xuning ma, gai marawut masei a ran ga mumut pana ze mama zurugu xait na lua nia pnizing nia la ran ga mumut pana ze- sapos ga- tamon ga woxin a zera zan kait na daxa Di pnis faraksaat masei nia xuning ma bulai, bulai gai los be a zera zan nandia di soxot ya nia wana woxinang a zonon tan, tamon gai na los a zera zan nandia di soxot ya nia wana woxinang nandia nanga dina pnis ya nia xuning ma ran dit poxin ya xuning kanan nia gat marawut masei pana winpinagu xuning ma zera zan di soxot ya nia wana woxin amu ran fagdul ga mas ga los be a zera zan nandia di soxot ya nia wana woxin xuning ma ran ga mumut ga los be a inaxamang sinandia wana zera zan nandia di soxot ya nia wana ga na woxin kait di lua ya nia kuna wan lawalau la mun non bulai gai zi varaxaai be nandi la maskana val a zera vamuzas di soxot nia wana woxin ga wan ga woxin, woxin fanong ga wuli gai zi be la val di wan ya la ti non madi wan faraxai a ran di wa- wan ya la val a mainonang madi wan madi wa mainonang faraxai madi uli wat xuning ma a ran ga mumut gai zi be la wana nandi wana zera zan di soxot ya nia wana woxinang Kait gai volos a inaxamang surugu nanga <hesitation> gai ziar gai los be a zera zan nandia di ya nia wana woxinang xuning ma ran ga laba wat laxur a zera zan nandia di soxot ya nia wana woxin gai los be nandia wana woxinang amu sera zan nandia di soxot ya nia wana woxinang xuning ma ga woxin sait wana akana naalik surugu a ran di laba uza xuning kanan sait bulai, bulai gai dodor zinandi ditwra losing amang finalik a ran di mumut di zindaxa dimas zindaxa la para mam dina woxin a zera mu famuzazing mam nanga madi soxot kana woxin xuning ma ga vaze nandi a ran ga mumut nia gai zi be la para mama zuurugu hana zurugu ga rataktak la para nandi xxuning ma nim zait naguna ma- nim zait naguna woxin masing kanan wa- wana zera zan nia ga woxin mumua aran ga mumut ma ga wat- wat laxur nana zurugu xait nai lua nia gai wan farauwak pana mun non mama zurugu a ran ga we zi Di pnis ya nia wana zera zan gai woxin kaiit na daxa xuning ma ran ga mumut bulai gai zi la para nandia, taktak be la para nandia a ran di wan lauran ga uza vaaraxai nandia lauran ga wuli wat ga wa raktak farauwak zonon ga mas wuli wat la val a ran ga mumut wana ze tamon gai woxin a zera zan kait na daxa dit pnis faraksat ya nia wana ze ga mumut mai gai woxin tazan ka daxa xuning ma bulai ga mas poxin amu zera zan ka daxa la para nandia wana dina pen pnis ya nia la ran ga mumut a ran ga mumut sait bulai gai so ga na wan ga na faravirai varaxai amu kana naalik la val a varavirai madi varavirai wana zera zan madi varavirai wana ga na wuli wat la val ga na raktak la val languzaraf ga na wan ga na wai zuf, ga na wai zuf fanong la ras o ikula la daanim madina wuli wat karik la val madi si vaaraxai madi <hesitation> na vangaan faraxai, fangaang fanong madi ziar madina dodor wana zera zan madina varavirai la maskana val languzaraf Madi ziar a zera zan madi xatkatong la maskana val axamam madi zuruk madit fawaul nanga mam pana wana wan karik wana varavirai la mu mana ran faudul a ran ga mumut nia xawik gai biket xawik nia gai- nia gai langar zin mama zurugu o nana zurugu ka gat kait gai wan farauwak gai zi be la para nandia a zera zan di soxot ya nia ga ha woxinang ga ha woxin a zera zan nandia di soxot ya nia ga ha woxin di soxot ya ga na- <hesitation> di soxot ya ga na isar la maskana val o di soxot ya ga ha woxin a ze gai los be a inaxaming sinandia wana woxinang amu woxang amu famuzazang akanan la maskana val a ran ga mumut sait mama zurugu xait nai lua nia wana wan farauwak wana mun non amu ran fakdul ga mas gai zindaxa be la para nandi o ga woxin amu zera zan nandi di soxot nia wana woxin Xuning ma ran ga wat laxur gai naxam a zera mu tan gai zi vaaraxain nandi ma nandi zait di soxot a zera zan ga nat poxin faravirain nandi gai naxam ma xuning ma mu ran akari nia nanga gai ziar gai ziar gai haxam mu ran mama, nana zurugu di varavirai ya nia wana mu woxin amu sera zan la maskana val xuning ma gat los nanga amu san nandia di varavirai ya wana fn- nia la woxin la ran ga mumut ma ga wat la- xur xuning ma a zera mu vamuzazang gat poxin nana zurugu ma mama zurugu nanga di varavirai ya nia wana pana ran ga mumut ma amusan faudul nandia nanga di varavirai ya nia wana woxinang la maskana val, la maskana uma, tira non amu varavirai akanan si nandia nanga di varavirai ya nia pana mu famuzazing faudul kuna woxinang xuning ma gai ran gai ziar la mu ran akari gai naxam a ran ga mumut ga wat laxur nandia nanga amu varaviraiang sinandia wana nia xuning ma ga na amu varaviraiang sinandia Xanaf taning ga los a zera varaviraiang nandia di varavirai ya nia wana ran ga mumut ma ga wat laxur xuning ma mu ran akari gai ziar gai ziar wana varaviraiang sinandia be nia ga varavirai ma ga rexazing amu san faudul wana ze nana zurugu, mama zurugu nandia di varavirai nia la ran ga mumut ma ga wa bok puat laxur nandia nanga di varavirai nia la mu san faudul <hesitation> a varavirai wana vamuzazang lauran, kula maskana val, ma zera zan hanga handia varaviraiang ni- nia wana amu ran akari ga los amu varavirai akanan sinandia amu tan faudul gai naxam amu varavirai sinandia kait gai los a zera zan nandia nanga di soxot ya nia wana lozang amu ran akari zait amun kana naalik taning amu naya, mu naalik simam la a ran mumut madi wat laxur Mam nanga zait madi varavirai nandi <hesitation> xa na langarang dimas langar daxa di los amu inaxamang simam nanga la maskana <hesitation> non tan mam sait madi mumut nia nhanga ga mumut ma ga wat laxur wana xuning ma ni zait ga mas varavirai nandi pana zera zan ni ga mumut mo ga wat laxur wana ma zera zan ga varavirai wana xuning ma ni zait gat varavirai nandi wana matmalabuk a ran di mumut ma di bok puat laxur masing ma mun ran akari a ran dia di mumut dimas los nanga amu sera zan amun damanan dia ma nana zindia di soxot dia wana lozang a ran di mumut a zera wat san dit poxin dimas fatangin sait ka wan sinamun fnalik sindia wana nandi zait di na wa giu amu san akanan ka daxa di los mumua a ran amu damanan dia mun dinan dia di lugaut dia a ran di mumut ma di wat laxur wana roro xa daxa lugaut di gon dia wana Xuning man dia zait dimas fadikdik akana naalik sindia a ran di mumut dimas fadikdik sait nandi wana mu sera zan ka daxa nandi hanga dina los kuna dina masing nanga dia aran di mumut ma di wu- di wut laxur nandi nanga dina masing dia wana zera wat mu san dia hanga di woxin a ran taning dimas fadikdik sait akana naalik sindia wana ran nandi zait di mumut ma dit wat laxur dimas los amu <hesitation> zera wat a inaxaming sindia dia nanga di soxot nandi kuna lozang fadikdik nandi zait kuna ru dikdik faraxain a piran sindia wana zera zan nan soxot dia wana woxin pana ze natna nanga zait ka soxot dia akanalik sina xuna zi vaaraxaiang nan masing ma mun ran akari dimas ru dikdik faraxain nis a piran sindia kuna voxatkatong dia pana mu zera zan dia nanga dit poxin laxur wana pira akari A mu ran akari dimas naxam fauling dia ran di mumut amu damanan dia di gon fatalamin dia dia di wat laxur di rataktak a zera non di raktak pana nandi nanga di tamai wanan dia xanaf di labaa nandi nanga di xatkatong dia wana xatkatongang sinandi xuning ma amu ran akari dimas fadikdik sait akanalik sindia a ran di zi zait di mumut ma di wa- wat laxur nandi zait dina inaxam fauling a ran di- di mumut ma zera zan dit poxin, di rataktak, di wan la uma vaaraxain amu nana zinandi amu mama zinandi di wan la val a mainongang a tira non di wan nandi zait dimas texazing a matmalabukang kanan sinandi a ran di mumut ma di wat laxur a zera zan nandi zait dina na- naxam fauling nandi wana wana ran di mumut xuning ma taning di zait dimas naxam a ran di mumut ma a zera zan dit poxin pana zera fa nana zindia amu mama zindia a zera non dit taktak wana dit poxin a zera zan amu ran kari di naxam fauling karik Madi fingai xarik wana zera zan dia dit poxin a ran di mumut ma di bok puat laxur wana zera zan dina woxin mur xuning ma mu ran akari zait akanalik sindia dina fingai zinandi wana zera ran wana ze di mumut ma zera non di raktak wana di wan fara mu dina nandi wana xuning ma nandi zait dina mas rexazing a zera zan a ran nandi di mumut madi wat laxur nandi zait dimas sa- naxam a zera zan nandi dit poxin mumua wana a ran di mumut dia dimas dodor dikdik sinandi dimas fingai zinandi wana ran di mumut a zera zan nandi dit poxin, di rataktak, di wan di varavirai tira non di raktak ma di ziar wana dia dimas wingai zinandi wana mu zera zan nandi dit poxin wana ran nandi di mumut xuning ma ran dina yari zinandi nandi dina mas rexazing a zera zan A zera zan nandi dit poxin a ran di mumut ma ran di zi vaaraxai amu dina nandi a zera zan dit poxin nandi dina rexazing xuning ma nia a ran da mumut sait ga rexazing a zera zan gat poxin a ran ga mumut ga rataktak, gai wan wana val mainongang, ga wan la val a viraiang a zera zan gat poxin gai wan faraxain nana zurugu lauran, gat taktak farauwak ga wuli wat a zera zan gat poxin la val ga vamazi amu fangaanang la val madi vangaan la maskana val, madi sukpzin a mu san, madi rasin ma madi woxin a ze la maskana val mur madi wan madi rataktak karik farai zonon fufnalik xuning ma di naxam fauling amu zera mu- san ila- mumua ran di mumut madi re- woxin mumua varaxai mun dinan dia ma mu sera non di rataktak wana di naxam fauling ma di fingai wana Xa daxa wana di vaudul dimas s- rexazing amu kain amu wat san akari ma dima dina fingai wana kuna dina rexazing a zera wat san mumua di dit poxin a ran di mumut madi wat laxur ma dina mas rexazing a zera mu san di dit poxin a ran di mumut di vaudul di mumut dia amu naalik wana taktak dit poxin a zera mu famuzas farauwak fara mu nana zindia mu mama zindia a zonon tan kait di woxin amu san ka daxa mun damana dia mun dina dia dina pnis dia dina dina luwa dia dina milaif palau dina wen talas dia vangaanang okai di woxin a zera zan ka daxa la marna nandi o tamon di pukling sinandi nandi dina wen dista zan sindia wana yanang ma dina milaif gof xuning ma ran di mumut dia nanga di wat san dia wana ran di mumut ma di wat laxur Dia di ziar di rexazing amu san dia hanga dina woxin karik wana mu naalik sindia a ran di mumut nandi nanga dina rexazing a zera zan nandi dina dodor wana a ran di mumut ma dia di gon nandi masing fa ma di wat laxur ma di wan di varavirai zait <hesitation> amu non iwana varaviraiang nandi nanga dina yari zinandi ma nandi nanga dina fingai wana ran di mumut ma dina fingai nanga wana a zera zan amu damanan nandi ma mu dinan nandi dit poxin faraxain nandi a ran di mumut xuning ma ran di mumut dia nanga di rexazing a zera zan di woxin masing man xuning di fingai nanga wana a zera zan a ran di mumut ma di wat laxur a zera zan dit poxin a zera zan amu nana zindi dit poxin panan dia dina wan dina vamuzaz zait tira non dina vamuzas la maskana val dia nanga di rexas xuning ma di vara fingai nanga wana zera zan dia di woxin a ran di mumut ma di wat laxur xuning ma taning Di zait dimas fingai dikdik sin kana naalik sindia wana ze a ran di mumut ma di wat laxur madi dina yari zinandi wana zera zan nandi dina rexazing a zera <hesitation> fingai zinandi wana ran di mumut ma ran di wat laxur a ran di yari zinandi nandi dima rexas wana zera zan nandi dina fingai wana xuning ma mu ran akari a ran di fingai wana zera zan dimas fingai wana mu naalik sindia zait wana zera zan nandi dina fingai wana wana mu wat matmalabuk ang sinandia nanga imumua ma ran di wat laxur dia nanga dia dimas fingai daxa zina mu naalik sindia dina rexas wana zera zan amu fingaiang imumua a ran nandi zait di mumut ma di wat laxur dina rexazing sait a zera zan nandi dina fingai wana xuning ma dia vaudul dimas firai amu naalik sindia Wana mu fingaiang a ran sinandi wana di mumut ma di wat laxur nandi zait dina mas texazing a zera zan nandi hanga dina fingai wana dia zait a ran di mumut dia nanga di rexazing a zera fingaiang sindia a ran di mumut a ran di mumut dia di rexas a zera zan dit poxin di rataktak farauwak di woxin amu zera wat kain farauwak di popo varawauk a ran di mumut o dit poxin a zera zan ma zera zan amu nana zindia hanga dit poxin panan dia a ran di mumut di vawaul dia di gon fatalamin dia di wa vamuzas lauran fa na mu fangaanang sindia xuna vangaan a ran di mumut ma zera zan nanga di woxin handi nanga di zi vaara vaaraxain dia di xatkatong dia xuning ma di piat kadaxa zina mu nana zindia wana di lugaut di gon fatalamin dia wana ran di mumut ma di wat laxur nandi nanga di zi vaaraxain dia di woxin a vangaanang anan dia di woxin a zera wat san nanga xanaf di wul, wul lat axan dia Woxing dia wana zan ka varas xuning ma dia nanga dina piat kadaxa zinandi wana gagonang sinandi wana dia a ran di mumut ma di wat laxur nandi hanga di gon dia wana daxaiang sinandi wanan dia kawit di luan dia wana tazan ka raksaat di daxa wanan dia bulai di zi vaaraxain dia a zera zan di soxot handi nanga di lis sindia wana ze dia nanga amu naalik sinandi ma xuning ma ran di mumut di gon fatalamin dia a zera zan dia di soxot handi nanga di lis sindia ma nandi nanga di gon fatalamin dia a ran di mumut ma di wat laxur a zera non di rataktak nandi nanga di ramai wanan dia di gon fatalamin dia xuning ma dina piat kadaxa zina mu nana zindia mu mama zindia a ran di mumut ma di lugaut fatalamin dia di gon fatalamin dia kanaf taning di labaa